x̱iꞌk nak or lëꞌ xki c̲h̲ak nal c̲h̲ak nap c̲h̲iꞌlna mginn or lëꞌ nal c̲h̲ak ber xbe man c̲h̲edz c̲h̲iꞌlna man kondënt yu ldoꞌ man lëꞌ guꞌn gow man lëꞌ yu x̱iꞌ sdzal guꞌn gow man sdzal c̲h̲iꞌlna man xbe man c̲h̲edz nak ic̲h̲ë mginn ki ic̲h̲ë nc̲h̲ul man ki c̲h̲iꞌlna man nap lëꞌ gia lëꞌ ziꞌd o nap lëꞌ ngal lëꞌ c̲h̲ak c̲h̲iꞌlna man x̱iꞌk nak ic̲h̲ë mak ic̲h̲ë nap or lëꞌma ba siama kon nap bela ba ziꞌdná nap lëꞌ mak ziꞌd ziꞌdxiná c̲h̲iꞌlna man xiëp xikë man lëdná o or lëꞌ man wenda yu or lëꞌ man xlëꞌ tikwase c̲h̲ak man xc̲h̲al gik man ti lad xlëꞌ man y ñala or lëꞌ man c̲h̲iꞌlna ger ziꞌdlá man lëdma noꞌnda ztsili man lëdma.